Éfirgo wanja guŋayomé gukaan; éŋayo bébang maal ma jébijébi wala nunomul jicaŋéén nuŋa jo urudo nupéék jambi jitariya gakajéén; sén éliw nuŋa yo uban do jambi kajéén wala nubajul muting nuŋa mo urudo néfirgo yayu mujébi wala jambi mutariya gakajéén.